Ia, ndraikindraiky zen̈y fahasambarana io mety taka fo na tsy mijaly. Arakaraka raha anan̈anao fo baka tsy voatery fahasambarana zen̈y tsy miankiny amy raha anan̈ana zen̈y izy kà aminakà fa izy zen̈y fiadanana anatinao an̈y fo. Koa fa milamina zen̈y anatinao any, fa sambatra edy anao na tsy manan̈a raha maro.